मत्ली तेर पाखडान उप्योग <hesitation> कायम तेर नयमने करें। अलि जे कायम समूद्रने बड़ाने आवे सुनाबीन आवे। ते तिंद्रा पाखडा जुंड बढ़ावेन <hesitation> तिंद्रा पाखडा वार तेरेन गिनारे परावेन धास जाई।